Letegna ilagna talenta agnatin'ny fiarahamonigna le famoahagna azy tegna ilagna azy zegny am'resaka, tegna maro amin'izy regny le magnanatra, maro amin'ny raha volagniny mitondra fagnanarana amin'ny fiarahamonina de faharoa koa izy manambara lay zavamisy am' fiarahamony koa de na anao tsy maharaka zavamisy zaigny vao maheno an'le talenta igny fogna anao de efa mahay hoe ah ity le zavamisy am'fiarahamony de magnaraka koa izy mampifaly de mampiala voly koa izy de magnaraka koa izy mampifandray indrindra ôhatra le miaraka mihira regny lasa mifankatia le olo.